Los ruius dela ciá los atillu cona atividá i la energía, sonin comu un desconciertu de sonis que te hazin de sentil vivu i en movición. Me recuerda delas callis arrollás i las praças rebullías, ondi la genti s'ajunta pa vivil i desfrutal dela vida urbana. Tamién me hazi de pensal ena variança i lo enreosu que es tó, dau que los ruius dela ciá son una preva dela variança de colturas i astilus de vida que s'encuentran en... en una metrópoli. Son comu un passu que te hazi de sentil el pussu dela vida moerna, conos sus cochis, las sus serenas, las sus conversas...